Ngawithe banyonyi bayi banene. Esahenu bangawithe ngeyangali enu abandi bawithe emyaka ngabiri namukagha abandi bawithe emyaka ngikumi na mukagha betu ingye ngigye nganwana abanywani bakulhu okwingye kundi nganawithe abanywani ngomwa <hesitation> ngathatha wayi bawithe emyaka eyiri ngamakumi ngathanu, abandi bawithe emyaka yiringani na mukagha kundi ibwa wukanywana omundu ayangana kuwathikya rundi nomundu ayanganaku ayangana kuhana <hesitation> wamabya iwukayawa ngomwakyitsibu inabya inanganakuwathikya. So abandu abawithe emyaka miri okwiwe babakakuwathikaya okwamahanu